<noise> no par este guꞌnnbeyma tib mgiy pues diꞌtse c̲h̲uꞌnn mgiy valorarlá, detalle xneꞌdz mgiy detalle lolá y este c̲h̲uꞌnn valorar pues, c̲h̲uꞌnnbeylá blak tiemb guꞌnnbeylá y diꞌtse xkë loꞌlá o xkë ldoꞌlá o c̲h̲akma <noise> o c̲h̲aplá konfianz minnu pues, pues igual <noise> depende blak tiemb guꞌnnbeylá minn y nanlá no <noise> pues minn c̲h̲eꞌn ikaná o minn c̲h̲eꞌn gak demgiyná asi. <noise>